Esiro, apei, ngarei, ngauni, ngomon, ngakan kapei, ngakan karei, ngakan kauni, ngakan kamvon, ngatomon, ka apei, ka ngarei, ka ngauni, ka ngauni, ka ngomuon, ka ngakan kapei, ka ngakan karai, ka ngakan kauni, ka ngakan ko muon, ishirini, ishirini na moja, ngatomon arei ka ngarei, ngatomon arei ka ngauni ngatomon arei ka ngomon, ngatomon, ngatomon arei ka ngakam, ngatomon arei ka nyakan kapei, ngatomon arei ka ngakan karei, ngatomeni arei ka ngakan kauni, ngatomon uni, ngatomon uni ka apei ngatomon uni ka ngarei, ngatomon uni ngatomon uni ka ngakan, ngatamon uni ka ngakan kapei, ngatomon uni ka ngakan kaarei, ngatomoniuni koomuon, ngatomom emuon, apei, ka ngareii ka ngauni, ka ngomuon, ka ngakan kapei., ka ngapan kapei, ka ngakar kaare ka ngaakan kauni ka ngakan koomuoa.